Aiseme hane loi nau uhatapai umemi wai itenue tetu pataide penamuike ma kaitia sihamea sihamea duwe dodan'ne pae penamuike sihono mamedeape lapaide si nodue takula dawesi si si honu ena dawesi si hamea wai ike, <hesitation> tane ike mena hede moi taneke sepuei na puenamuke makaitia siane ame akea pia <hesitation> dodane nasi ute sisa sisahalu si utane desahaike wi dodane. Pai penamui pai tane tanede <hesitation> tuka ewaimusa sepue si honoi musa'a te dawese pekai mulide dawese sihape lie wai pasalede siape lia wai pedipe kai, mo penamuike umo'o makai tia te sehamea duwe dodane siute launi si hame sasi sai sepuke wapei dodane, na <hesitation> apelu ada na hedele'e me. Sai sai dawesi ihonu hike moimoi naide si hamea wai dodane moi si hamea wai tasidusahai gawese hamea duwei, menama penamuike mo'o, sepusahike sihamea duwe teke yanpelu ke une uhatapaike'e dodane dodane ke pai sotabewil seka paini pai ihono <hesitation> ehono ane anea ho'o, <hesitation> penamui kena masi <hesitation> ihonu sa sepu saha'i sehonu sepusahai nama sihonu sia hamea wai dodane, sihamea utane launi, sihame kaitela, sihamea utane pokonyanya sepusaha <hesitation> wai dodane, tuka hedeu mesahi sai apelua ada dawei zuzi hatai siheuni si amea sihonu saisakebe dawesai sai dawe ihamea wai dodane me se hela ehomoi sepusahai si honu sihamea pae <hesitation> si kaitia boi palahale mu mudehoho ehono <hesitation> eho uhue ite sepue ehono ane anea eta <hesitation> udu tuka aku ehono ane anea ho'o nama miha hapiasa mihene hede ketusa sailua de'mo. Moimenema utade desaike ehomo'i meana apeaseo mitiemi ida ehekee wai nuetetu dema ane anea ma ameake duwe dodane.